Liworooje kaa so aɗe jogii ɗun, ko ɓuri heewde fuf, so wanaa tawreɗaa bibiotec wallaɗo defte njoƴƴintee. <hesitation> defte duu a tawan won gooduɗe, ɗee fuu eɗe nanndi. A tawan won taweteeɗe e bangal nahwu, won taweteeɗe du <hesitation> non waɗta so ɓattondiraa, hoɗo fu ɓattondirɗe. Jonkaa korooji tan ɓattondirtaa ɗun wootere wootere faa ɗi kiɓɓa. Min kaa nii woni no ngaɗirammi.